Ny fagnatanjahantegna maro arakan'izay heky, foty, rugby, baskety, hand ball, morengy, <hesitation> tennis regny zany aloha ny azoko tantaraina edy fa marobe.